أيا خطرا بعد الظهر، بعد صلاة الظهر ولا، بدات وحد اللعبه كتهدر، أيا خزرو خزرو خزرو هاذوك الجماعه، إيه واش بيها تهدر واش بيها تهدر، و منبعد لقاو عندها البيام برك كانو ملاشيين و كانت هي تهدر، ماهيش تهدر زعما بشايخا، قاعد عندها وحد الصوت راه تقول فيه، تلقاها تعاود في نفس الهدرا كان عندها مسجل، ميكروفون مسجل تعاود في الهدرا.